شو هو راهو محناش الناس لكل الدوله تخرجنا توف لقينا خدمه اول حاجه لازمك تعملها هي تحرر سيفي طاير مش نورمال ثاني حاجه <hesitation> وين تلقا اوبورتينيتي منعرفش انا تلوج على لينكدن تصب دي ابليكاسيون دو طخافاي <hesitation> ثم الووركاب اذا انتي مغروم بالحاجات تع اونلاين و الكل و تبدا تصب و تبعث لي سيفي تاعك لين نشاءالله بقدرة الاله تلقا خدمه